ईमानदारी कहे वाला चीज सब आदमीमे रहैये । इ ईमानदारी अभीके समयमे बहुत कम होगेल बाटे । लेकिन अब जैसेकी पहिलेके जमानामे ईमानदारी बहुत ज्यादा रहैत रहैये । इमानदारिएसे साफा पुरा संसार चलैत रहै । सब जनामे बिस्वास करे उहे इमानदारिके मारे । आ अभिके संसारमे ई समयमे कथी बा ईमानदारी बहुत कम होगेल बा। अभीके संसारमे कथी होगेल बा की जैसे हमनिके दोंकानमे जाईसी आ दोकानदार हमनिके दोकानदारके हमनीके कम पैसा देदीलि रे आ ओकनिके बिसरके हमनिके पैसा फेनु फिर्ता कदेलक त हमनिके ऊ पैसा लेके आजैसी ई न कहैसिकी पैसा बेसी देदेले कहके ई लेघाल। यी अभीके जमानामे बहुत देखैतारी हमे । हमीही कैले बारी कै चोटी, हमु तैका तैका ईमानदार बारी आ नैयों ईमानदार बारी कहसकैतारी । जैसेकी भलके बात बा कालहु हमनिके बसमे चहरके जाइत रहली त बसमे चहरके जाइत रहली त संगहतिया हमर पचास रुपैया देलक। त ऊ ड्राइवरके कथी लागलक की ऊ सय रुपैया देलेबारे आ ओक्रा फिर्ता देलक पैसा। त लेकिन उ संगहतिया फिर्ता कदेलक ऊ पैसा कहलक की दाई हमे एतने देलेरहली कहके पचास रुपैया देलरहली तु सय रुपैया समझके हम्रा पैसा देदेला कहके लेकिन। ऊ संगहटियामे हम ईमानदारी देखली । त ईमानदारी सबके जीवनमे रहेके चाही काहेसे ईमानदारी रही त हमनिके आदमी सब इज्जत करी सम्मान दी। त उहीसे हमनिके ईमानदार रहेके चाही अपन काममे, अपन पढ़ाईमे । आब हमनिके अपन काम इमानदारीसे करम जैसेकी पढ़ाईके काम बा चाही अपन काम बा त हमनिके ऊ काममे हमनिके ऊ सब जना इज्जत करी ,कहिकी ह रे इ काम कैले बा कहके आ सम्मान करी ।